Manahakanjao moa ñy fandehany ñy sakafo a Giresy añy: Rozy añy mihina mosaka, lasop'ioo, <shushes> asiandrozy sôsy besamely atapndrozy ronkena na forômazy, manahakanjay koa ñy fihinanandrozy matetike ñy henan'aomby na ñy henan'aosy, <shushes> rozy añy mampiasa sôsy tômaty, manahakan'izao ñy fihinanandrozy sovilaky, <shushes> karazana kababoo5 ataondrozy henan'aomby.